د زمزمه کوونکو غږونو اورېدل ما ته د ارامتیا، محبت او سکون احساس راکوي. کله چې څوک ورو، له زړه نه، یوه خوږه زمزمه کوي، دا داسې ښکاري لکه زړه یې له غمه خالي کېږي. دا غږونه ما ته د ماشوموالي شېبې را یادوي.